Or lëꞌ mc̲h̲e xtop o xgib guꞌn gow, guꞌn c̲h̲uꞌnn mc̲h̲e xiaꞌda mc̲h̲e non sino ke lëꞌ mc̲h̲e xia ndal, dzekna xka c̲h̲ak c̲h̲ey man biꞌlsa bekwaꞌn nak guꞌn kutsëw man par gow man, xia man c̲h̲ixi man biꞌlsa man uyëtla, man lo me, man las gana ic̲h̲ë lo klas gix, xka mod xixi manu per ic̲h̲ë man o xdoꞌpgiy balal man par lëꞌ man c̲h̲ak c̲h̲eyu. <noise>